Fomba fampiseoahagna posy firaketam-po amy tômpony zao e, <hesitation> ohatra hoe miaraka mandry amy tômpony izy, de <hesitation> tia mipetapetaka amy tômpony koa, de tia mikidikidy amy tômpony, de <hesitation> avakeo koa izy tià milelatra tongon'ny tômpony, de avakeo koa <hesitation> tia mampipetaka tarehin'azy amy tongotr'i tômpony, de tia magnagno miao miao izy kaofa mahita i tômpony.